Kotaq ch'ip kisik' pan pan q'ajas o pan la tinimiit kotaq kotaq chee' rich'eet ja'ar kisik' este la laa onteera la ke chakiij je'laa' nkikoj pan ki pan kipaat kib'an kipaat wul pach kotaq ch'ip rich'eet kib'an kotaq rich'eet kikoj pan pan la chee' y ch'ahqon mas nim kikoj wul pach ja'ar pana' pana' paat